Ny akamaroan'ny olo a Indonezia any zany da silamo aby noho izay zavatra zay da ny fivavaha any da fivavaha silamo Ny zava-kanto mampiavaky andreo dia ny sary, hosodoko, ka ny fombafomba matetiky fantaondreo any isan'andro zany da ny Ramadan